Nikan kishmati in chiltekpin in chilpotl in chili de huaskli <noise> este in chilpotli pues non para tlakual de huaskli para in moli kuali nijki chihua den shushuktik pues para tlakual nijki kuali mochihus para in chiltlamashkualotl.